So tawii miɗo waɗa jaɓde kala ngal ndiyan, mi waɗataa jaɓde waɗude nder teeriiɗe, ndee ngal o waɗataa waɗi ngam nde ina ɗofngo waɗude cuuraande e dow leñol e baajo. Teeriiɗe ina waawataa haɗtude loɗɗunde e dow ɗaɓɓu, kadi miɗo waɗataa heewugol haayre ngam waɗude ɗoon ngal no njam ɓuri.